الكمبيوتر يتكون من مكونات رئيسية مهمة. أولها المعالج، اللي يعتبر عقل الكمبيوتر وينفذ الأوامر. كمان فيه ذاكرة للتخزين المؤقت والسرعة. بعدين عندنا القرص الصلب لتخزين البيانات بشكل دائم. وأخيراً، بطاقة الشاشة، اللي تعرض الصور والفيديوهات على الشاشة. <noise>